<hesitation> a domalai aguna laif amata ito nalo taka tuisaigu amatai aguna laif nato lotu prayer. Aguna lotu laif elai italia inau laif sakanina isogu paekatutu. Laif raremai sodiua atorola soma tuotoro pepeko isagu, kainkain patalo maguka pepeko, umado asaka patalo ka pekoisagu, aguna laip rarema sodiua tuatoroai pepekoisogu. Aloai rarema sodiua na aguna isogu, ariattuni maguka pekoisogu innikain patolo maguuka pekoisigu amini pidaniai. Nago aguna laip prayyer ta prayer kaina umado italia aguu interestsoma, umado aguna raip, laip italia laai magu bokoina, laai nalo umado kai prayer rarema sodina kae, pe prayer eguua laip atorolaia, mageala lai. Kae prayer somaiau. Kaina inni patalo ini patalo maguka pepeko umado aguna laip rarema sodina laai asa. Nalo kae arua egu rraremai sodiua ini amaamalo, iniamaamalo iya anua iya sakana taka toridia, eetadipa va edia tadipa saa arua etee adia, tadipa sasaua edia elai kaeka pepeko. Ia pasin nammini sah tadipa ua edia, papara taim taupa toruu dipa ari mamaere anua, ini kain onouu dipa aloedia. Dipa ari siki dipa ari atatauni dipa ari sasapa asana naipe ela paka pepekodia umado kaina auna laip raremai sodina, aguna laip atoro pepeko isagu. Raremai sodima kae ani atoro, raremai sodina inipatalo beau kaina atorolai kae alo. Maguka pekoisagu agua laip umado sakanai kae irua kaina inau umado, kaina maguka pepeko soma aguna laip raremai sodina isugu laa tamani pato tusaminiasa elae. Elai italai nalo umado kae peko isagu nalo aguna laip rarema sodina gut laip nalo kae pekoia umado patalo taip atorola soami, inipatalo umado sakani maguka pepeko patalo atorola soma nalo kae peko. Aree aguua tu nalo kaenapekosoma kaina kaeua inau ena kain tua, eia kain tuua umado anua tadi kakaisidia sadia uniado saiai isoda tadika alo atoro dia sadia? Adii laip tadika iruu atooro sadia? Umado tuu atoro onouna pa aniatoro, patai atorola pe popoino patalo atorola sakanina isoua paka iruua patalo raremai sodina atorola mageinagea pa tutu eu. Raremai sodiua. Auna haka pe atoro au ini patolo amini sosolau ai atorola rausu, auna famili elai toruna pe atoro, ine toruu pe atoro, kaina elaikain pataloua muatae. Raremai sodina a-a elai i makan patalo matai umado ma pepeko tio rarema sodina elai. Laip ma peko isugu laip elai umado mageala isugu mageala elai umado, raremai sodina laip. a peko isugu elai maguka laip iai. Atorisa ia, ela kaina atorola soma umado mageala umado kaina da tusau- tusau- tusau- tusau elae kaini ini laip eh elai paka pepekoidia paua ka tautoro sisagu elae. Umado raremai sodiua, umado kaina ine umado kaina ine isou peto klin sala rarema sodina. Ekaini patalo ua nalo papepekodia eui umado rarema sodina, auna tu pe atoro isala aga italae pa magea isau, elae ini patalo elae pa boko pa tu pa akakamanu, atoro magemage ai pa tu sau auna laip umado atoro lai soma pa tusau olae pe atoro waini tupe atoro au prea dipa mage alosoma laa pe kaisidia isala rarema sodina au proteksin pa laoisau, ini kainii patolo, ini kaini patolo amalodia paka pepe ko pa alo, ana laipmelae atoro la nago mage ai pa tusau. Nalo ela paua, ini ini patalo sakanina paka pepekodia, paua ahh inau aika eka tuwaisagu, eka tuwai sagu, raremasodiua elae au tu dipaka sasaka muatae, umado dipa atoro sadia, papekoidia, pa laidia rarema sodina taupa tuisau pa tuatoro isau. Umado auna laip pa iruatoria, patalo atorola, sa- sa- sa- sa tiadiai paka alo. Ine sosolanai patalo atorola mage mage dipa tusadia. Umado uasagu kainnu inau aika eka tu uaisagu, eakaini tu na umado anua tadi alo elae paka alo ine umado tu sakaa paka aloa. Ine raremai sodinai anuna pemli auna saa elae dipa tu atoro uasadia ako ako malala aikala. Ini siamela ela, ela dipa tu atoro uaisadia ako ako inalala aikala, umado akomala mateasa pe matate ino soro, ela kaina palo kanea lago elae ia patalo dipa matate, dipa tusadia umado auna laip pe atoro soma isala auna tu pe atoro soiuaisale auna tu eiae peka sasaka, rarema sodina auna laip pe atoroisala ato ealaeasa umado kainina pa lao atoro so oma ako ako mala aikava umado porewa, elaeasa italae pa tu, umado kainina paku arua lao taolo umado auna tu italaeasa umado pe lao salasa akomala.